достар таңғы шоуды әріқарай жалғастырамыз студияда жандаурен мәди және мен ақбибі қамидолла сонымен қатар бізге бүгін қонаққа айри келді тағы да қош келдіңіз
біз і дәл қазір инстаграмда жұлдыз нүкте фм парақшасынан тікелей эфирге де кірдік
сол жерге өздеріңіздің хаттарыңызды жолдай беріңіздер
себебі айриге өте әдемі ы сұрақ қойған жанға біз бүгін апорт молл сауда орталығында орналасқан гавай және маями деген авкапаркке төрт билетті сыйға тартамыз
тамаша былай дейді амангүл
ыыы қалай ойлайсыз дейді оңқай мен солақай адамның қайсысы шығармашылыққа жақын болады дейді
і енді ол ммм білмеймін
сіз оңқайсыз ба солақайсыз ба
оң қол оң қолмен жазасыз оң қолмен тамақ ішесіз
кейбіреулер айтып жатады солақайлардың ыыы креативті деп иә мен сүйтіп естігенмін мүмкін мүмкін
иә менің достарым да бар солақайлар
мысалға сіздің ыыы продюсеріңізге көшейік иә
байқатпай өтірік иә
ы мхм руслан мырза ол кісі оңқай ма солақай ма
оны білмедім мен
білмейсіз ба
енді ол жалпы планшетпен жүретін адам былай қарамаппын мүмкін солақай мүмкін білмеймін
мақұл ол кісі жеке өзін қонаққа шақырып алып сұрайтын боламыз алдағы уақытта жақсы
ыыы былай дейді енді бірінші сағатта келген сауалдарға көше берейік иә себебі көп хаттар қалып қалды
көп фанаттар үшін кей поп фэясы фэясы ма
фея феясы болып кеткен ыыы айкамен достығыңыз қалай
ыыы сәлем айтыңыз айкаға дейді
айка салем ол кім білмеймін
айгерім ханым қаражатыңызды немқұрайлы шашасыз ба әлде ондай қасиетіңіз жоқ па дейді
бағана шашпаймын деді ғой ақшаны
шашпаймын мен ұқыптымын негізі
продюсер оншама емес болса ақшаны шашатын еді ғой продюсер жақсы болып тұр ғой
і айгерім алдағы жоспарлар жайында айта кетсеңіз бейнебаян ән концерт гастроль дегендей соңғысы әзірге белігісіз шығар дейді
иә негізінде ыыы бейнебаян түсірдік
жаңа әнге осы бүгін бұйырса ы жұлдыз фмнің тікелей эфирінде жаңа әнімді тұсауын кесемін мхм
ал бейнебаян қашан шығады
бейнебаян осы жақында шығады қай әнге суық әніне
сол әнге сол әнге а сол әнге ма ааа су жаңа әнге
і еріксіз і баруға мәжбүр болған жерлер болды ма дейді ол қай жер дейді
еріксіз еріксіз
сіздің жаңағыдай рұқсатынсыз ы мысалға продюсеріңіз білеміз тым қатал адам екенін
ой жоқ барасың деп жоқ дедің
ондай болған жоқ па болған жоқ
жақсы әндеріңіздің ішіндегі жүрегіңізге жақын ән дейді айжанка
ыыы жүрегіме жақын ән негізінде барлық әндер ұнайды менің әндерім мхм менің қорымда
енді мынау сұрақ кішкене ұяттау екен бірақ сонда да қоя салайын енді айри досымыз ғой
егер де дейді руслан мырза тыңдап отырған шығарсыз иә
қазір айридің жауабын білеміз
егер де ең мықты әнші табу мақсатында қазақтың әншілерін қосып мхм тұқым алып жатса сіз қай әншіні таңдар едіңіз
және неге ол ыыы неге ол адам түріне қарадыңыз ба әлде дауысына ма дейді болат шәріпқазы
қиын сұрақ
русеке қазір ойлаватқан шығар е кіммен құда болмыз деп қазір
ммм енді кішкене ұятсыз сұрақ екен енді білмеймін білмеймін
нұр есімді адамдар аман болсын деп қойсыңызшы
нұр ма әлде қу ма әлде тоқ па әлде нұр ма
м әлде абд ма десеңші
жақсы жатақхананың бір бөлмесінде неше адам тұрғаны дұрыс деп ойлайсыз себебі дейді
і жатақханада екі екі адам екі үш мүмкін
жатақханада иә жатақханада
жатақхананың бір бөлмесінде бір бөлмесінде неше адам тұрған дұрыс деп ойлайсыз
негізі бірақ мына сұрақтың өзінің мағынасы жоқ сияқты жандаурен жалпы
біліп алайық дедік қой енді бір екі адам деді негізі жатақханада ыыы мен көргенмін төрт адам тұрғанын
ііі кейде сегіз адам тұрады
иә иә рас па хостел ғой
жоқ андай секта секта деп бөлінбей
ақша үшін қарым қатынас жасау туралы ойыңыз қандай дейді
ақша үшін қарым қатынас
дұрыс емес деп айтасыз оны білеміз иә
бірақ енді болады ғой ақша үшін жаңағы сыйласып
жандаурен ол сіз ғана сөйтетін
мен ғана ма ту өтпей қалды мақұл
махаббатта ұлтқа мән беру керек па әлде жоқ па дейді амангүл
адамға байланысты
қазір мен сұрақты көріп алайыншы
жоқ ұнаса ыыы ұлтына да басқасына да қарамайсыз
ммм жоқ
любовь спасет мир дейсіз ғой
ассалаумағалейкум жұлдыз фм дейді ооо ғабит бейбасұлы жазып отыр
ғабит ағай саламатсыз ба ассалаумағалейкум
і алтын балыққа үш тілегіңізді а алтын балық үш тілегіңді орындаймын десе не сұрар едіңіз дейді
біріншісі м біріншісі і бейбітшілік өмір
екіншісі екіншісі ііі баршаларымызға і денсаулық мхм
үшіншісі і үшіншісі ммм әлемдегі барлық ыыы сәбилер мхм жалпы ауырмасын
ту қазір әжелеріміз тыңдап отырса жүдә мынау күшті келін болатын қыз екен ғой деген шығар
алып қашу керек деп па сосын
өзіне дым сұрамады ғой ақкөңіл екен деген шығар ту айри
ол специально ғой
негізі бар ғой осындай бір жаттап алу керекпіз бір айта саламыз ғой мысалы машина жаңағы үй деп иә
үйреніп алу керек екен айри бізге сабақ берші осындай жауап беруге давайте келіңдер
жақсы енді бір жынды сұрақ келген екен ол күшті сұрақты қазір ы үзілістен кейін міндетті түрде қоямын
ал ғабит мырза былай деп ыыы
жұлдыз фм
жұлдыз фмде таңғы шоу
таңғы шоу жалғастырамыз ыыы шиқ ете қалған мен емес нұрғазы мені ұрма эфирден кейін айри ғой бәрін шиқылдатып отырған
і былай дейді амангүл сіздің ше кім жиі өтірік айтады дейді қыздар ма әлде жігіттер ма дейді
ммм енді сіз өнердің қайнаған ортасында жүрсіз кім көп өсек айтады деп па сосын
ііі менің ойымша әзірге енді елу де елу болып тұрады

жақсы былай дейді семейдің қала күнінде келген кезіңізде туған жерге деген сағынышыңызды баса алдыңыз ба дейді айжанка
ііі әрине баса алмадым қанша болды бір жылдай болды барған жоқпын
ыыы туыстарымды сағынып қалдым жалынды сәлем семейге мхм
за рулем жұмысқа кетіп барамын дейді прямой эфирді қосып қойып жолға қараймын ба әлде экранға қараймын ба
айриді да қимай отырмын ай нарушать етеміз ау нарушать дейді
өзіңізді қалай сабырға шақырасыз не істейсіз дейді айжанка
ііі өзіме жалпы былай айтамын бәрі жақсы болады
сабырлық ыыы көп еңбектен берілме солай мхм мхм
ал жалпы өзіңіз адамдардың көреалмаушылық қасиетіне қалай төтеп бересіз біреудің ащы сөзін көтере аласыз ба көтере аламын
мысалы жаман комментариялар келсе
болған осы
жоқ жаман комментария ол жалпы әніме даусыма емес ыыы прическама болды
иә сөйтеді мысалға мен әлі есімде әлі есімде бір жаман сақталып қалады ғой бір жүректе
ең алғаш эфирге шығып жаңағы камераны өзіме қаратқым келсе мұрның дәу деген
картошка мұрын анандай уже кәдімгідей бір ыыы
ой жаник ай жақсы қоя салайық оны
айри ханым егер сізді қарапайым жігіт алып қашып кетсе не істер едіңіз соттатып жібересіз бе әлде сол жігітпен қаласыз ба дейді
ммм енді қалай мен қаламын мен оны білмеймін ғой
жоқ енді былай красавчик шығар енді алып кеткенде
ой красавчик болғанда адами қасиетін білмеймін ғой
отбасын білмеймін тәрбиесін білмеймін мен үшін ол маңызды
жақсы амангүл былай дейді соңғы рет қашан махаббатты білдіретін іс қадамдар жасадыңыз дейді немесе сізге жасалды
і бітті осы жерде али оқапов ұсталған сияқты
ііі ммм сахнада болғанда всегда сондай ғой менде
махаббатымды өзімнің жанкүйерлерім ааа білдіресіз іхі
ал сізге кім білдірді жанкүйерлерім
құтылып кетесің иә
қыз бен жігіт доспыз дейді қаншама аралары махаббатсыз болса да
әйел қылып алмаған соң бәрі бір бара алмайды досың болып моншаға дейді
нұрғазы естідің ғой иә ақбибімен дос болма бәрібір де сенімен моншаға бара алмайды
самат жантайұлы жолдаған екен бұл хатты жақсы
ііі айри сізді қарапайым жігіт алып қашса көнесіз бе дейді танып тұрсаңыз мысалға
ммм танып тұрсыз жақсы жігіт жақсы отбасынан шыққан
қинама мені деп бірге ән айттыңыздар
ііі жоқ қой деймін
жоқ па
мен ұстай алмай қойдым ақбибі өзің бірдеңе деші енді
жалпы екі мың он тоғызыншы жыл ыыы өзіңізге қандай ерекше сәттермен есте қалды
ііі ерекше сәттер өте көп болды
гастрольдік сапар жалпы екі мың он тоғызыншы жылы менің алғашқы ыыы миллион қаралым жиналған ы бейнебаян болды ооо
іхі білмеймін бір екі апта екі
і бұны қоймай ақ қояйын бұл енді ән бәрі бір де айтып бересіз ғой бізге і қалай болса да
ііі былай екі мың он сегізінші жылы серп әншісімен дуэт шығады деген екенсіз иә
шықты ма шыққан жоқ
ол қазір звезда ғой ол қыз евровиденияға қатысты қателеспесем иә иә
ііі бәрі бір де жақсы араласамыз продюсерлеріміз де бір бірі өздері араласады былай
екі жыл өтіп кетті ғой енді екі жыл өтті енді болмай қалды
өздері араласады екен сіз араласпайсыз ба
м жоқ ренжіп қалдым деп па иә
ақша табу басты мақсатыңыз болса қалай баитын едіңіз дейді
әзірге қазір былай бизнес ашып әзірге менде қазір
айтпақшы мектебіңіз бар
мектебімді аштым иә
мысалға вокалға біз сияқты танымал жұлдыздарды тегін шақырасыз ба
тегін жарнама бартэр ма бартэр иә
айтып отырамыз мен мен айтып отырамын эфирде иә ақбибі мен айтып отырамын
бастықтан қорықпаймыз біз иә
і сен келсең болды ғой сендер келе беріңдер мен барып тұрмын ғой онда
махаббат аштықтан шөлдеп өлмейді а адам аштықтан шөлдеп өлмейді адам махаббаттан өледі дегенге ойыңыз дейді
ііі қосыламын ііі өте дұрыс себебі м адамға махаббат керек
ііі сезім керек і әрине қосыламын болды точка
айри ыыы мынандай бір керемет сауал келген екен ыыы былай дейді іңкәр
айри жұмыртқаның ағын жейді ма немесе сарысын жейді ма дейді
бірге жеймін бәрін
айриға бәрі бір тамақ болса болды тамаша ән тыңдайтын уақыт екен үміт алдамайды әні
сосын эфирге қайта ораламыз мхм
эфирде таңғы шоу
жұлдыз фмде таңғы шоу
таңғы шоу жалғастырамыз
өнеріңіз өрлей берсін дейді дауысы ресей әншісі линдаға ұқсайды дейді
линда ооо ммм мен бірінші рет естіп отырмын шымкентке қашан келесіз дейді сұлу қыз дейді
ііі жақсы ақбибі бір сауал қойыңыз
осы уақытқа дейін ііі өзіңіз алған ең ерекше сыйлық қандай болды
ііі сағат ең ерекше сағат болды
і ең қымбатын айтып жіберген жоқсыз ба сіз
жоқ і иә мен үшін қымбат себебі ол
кім сыйлады оны продюсер мырза сыйлады
ол кісі енді жаңағы сегізінші мартта сегізінші наурыз
ролекстен ба бірдеңе алып берген шығар енді ол кісі иә сондай ма сондай ма әлде ондай емес па
почти сондай сондай ма
осы жақында алдыңыз иә сонда мхм
құтты болсын мхм рахмет үлкен і тақпай келіпсіз ғой
бүгін не в тему болып қалды а образыңызға сәйкес келмей ма
жақсы сіз үшін жұлдыз деген кім және қандай мамандық дейді өзіңізді жұлдызбын деп есептейсіз ба дейді
ммм әртіс деп санаймын ыыы ол да жұмыс жалпы
жұлдыз деп өзімді білмеймін ол қиын сұрақ жоқ м жоқ
үш жыл бұрын ыыы былай деген екенсіз өзім негізі ән жазамын іхі
бірақ ыыы оған әлі уақыт
уақыт келді келді жақында шығады
күшті бір ән осы бүгінгі тұсаукесердің әннен кейін
кейін құдай қаласа шығады
оған бейнебаян түсірілмейді ма
ммм ойымызда бар мхм
бәрі жақсы болса түсіреміз аха мхм
ы құлағына алтын сырға дейсіз иә нұсеке
і айри неге айқай шудың арасында жоқ деп мен өзім бір керемет жазып қойыппын мына жерге
ііі маған ол қызықсыз
неге мысалға мысалы болады ғой ыыы нұрболат болды қасыңызда
неге мысалға шығармасқа жаңағыдай
енді мен әншімін мхм менің жұмысым і әншілікте
мен андай бір ыыы қалай айтсам
і түсіндік иә иә
егер өмір соншалықты қысқа болса дейді онда неге өзіміз қаламаған нәрселерді көп істейміз де өзіміз қалаған нәрселерге аз уақыт жұмсаймыз дейді амангүл
себебі ол өмір
өмір деген осындай қапа болма досым ай дейсің иә
қазақстандағы ең үлгілі үш әншіні айтып беріңізші сіз үшін дейді
ренжіп қалады бәрі маған бәрі негізінде эй бәрі ұйықтап жатыр ғой неғыласыз айта бер
соны айтам таңертең негізі бәрі ұйықтаватады
біз бәрін жаман береміз он бірден кейін бір ақ оянады
қиын сұрақ негізі
әли айри айри айри деп жақсы
ііі кумиріңіз кім дейді енді ғалия ханым жолдаған екен кумиріңіз кім деген сауалға анам деп жауап берген екенсіз мхм неге
ммм себебі жалпы кәсіби вокал шеберлігінен және де жалпы өзін
сахнада ұстағанын жақсы көрдім
театрда жұмыс жасады сондықтан сол жағынан қатты ұнайды
осы әндеріңіз арқылы тыңдарманға қандай ой жеткізгіңіз келеді өзіңіз
әр әнімнің өзінің тақырыбы бар мхм ы сондықтан
жалпы негізінде маған музыкалық продюсерім ықылас аға
ііі әрбір записьте айтады да сен бір жылауық қызсың да
сенің әндерің бәрі қинама мені кешір мені іхі андай сондай бір ы жылаңқы мұңайған әндер
үміт алдамайды иә сондай бір алло ойладың ба деп
ойладың ба енді ол мұңлы ән емес мхм
і сол үшін менің ойымша ыыы халыққа сондай бір әндер ұнайтын
жаңағы музыкалық продюсеріңіз сізге ескерту жасап соңғы кезде ыыы жиі жаңағыдай икемге келетін мхм
ыыы қалай десек болады көңілді иә көңілді әндер жиі жазасыз иә
ол музыкалық редактордың ескертуі болды ма әлде сіз өзіңіз шаршап кеттіңіз ба
қиналып шаршап иә жылап жылап па
ыыы ескерту енді болды әрине
ыыы жалпы просто ммм музыкалық продюсерім і біледі ғой жалпы руслан аға да біледі халыққа не керегін
қазір халық енді жалпы позитив сыйлау керек қой мхм халыққа
сондықтан ііі біз і ән таңдауда жақсылап таңдаймыз әзірге мхм
енді қазір бізде кезекте арай айдарханмен айтқан дуэтіңіз тұр екен қинама мені қинама деп аталатын
әнді тыңдап алғаннан кейін эфирге қайта оралсақ қалай қарайсыз
жақсы қараймын кеттік ендеше
эфирде таңғы шоу
таңғы шоу
достар таңғы шоу әрі қарай жалғасуда және айри ханым қазір бізге ән айтып беремін дейді
қонақ кәде сұрасақ сізден қандай ән орындайсыз мхм
сенің сүйікті әнің мінезім солай мінезім солай ма түһ құдай ай
ай ұста мені ақбибі ойбай ойбай
ал кеттік нұрғазы сен де бір дірілдеп ал
ойламағың ойламағың мені көптің бірі деп ойламағың
алдамағың мені алдамағың мен болмасам кете бер қалағаның
өзіңе сенсең қолдан келсе жолын тап та баурап ал
өзіңе сенсең шамаң жетсе жүрегімді менің сен жаулап ал
анық сенсең қолдан келсе жолын тап та баурап ал
өзіңе сенсең шамаң жетсе жүрегімді менің сен жаулап ал
ау сылыңдай бұлыңдай керілген кер маралдай
оу мінезім сондай ай ай
оу сылыңдай бұлыңдай керілген кер маралдай
оу мінезім сондай ай ай
анау іште шап шап деген сөздер кетті ғой енді оны эфирде айта алмаймыз енді
сумкаңызға дейді қандай ерекше нәрсе салып жүресіз
ерекшені қараймыз ғой мен қарайыншы мен қарайыншы

і қазір антисептик антисептик іхі қазіргі таңда керек дүние
іхі ыыы так порфюм іхі
ыыы влажная салфетка іхі
ы маска іхі
ы косметика пудра пудра ыыы сосын офистан кілт кілт ііі
так потом подводка менде бар мхм
ы сосын тағы ақша и наушник болды а еще зарядка бар объязательно зарядка зарядканы вообще
ел сияқты бір тас жатыр ааа мынау қандай тас деп өтірік іс істей салмайсыз ба бір эфирде отсыз ғой қазір радиода
бриллиант бар деп па иә ааа мынаны қай жанкүйерім салып жіберді екен деп
ііі бұл кісіні айлинге ұқсатамын дейді айри қарындасым тек ііі сен керемет жансың дейді тек қана алға дейді
туған қалам семейім деген әнді қойыңыздаршы айри әпкенің құрметіне дейді қоя алмаймыз
тоқсан жасқа дейін өмір сүретін болсаңыз дейді алпыс жастағы ақылыңыз бен отыз жастағы сымбатыңыздың қайсысын таңдар едіңіз дейді
ойбу ай ай ай ай мінезім солай дейсіз ғой
бұрыннан армандайтын нәрсеңіз бар ма дейді әлі күнге дейін неге орындалмай келеді ол дейді
ммм әр нәрсенің уақыты бар
ыыы сол келе жатырмыз ғой арманымызға
ы бірақ қандай арман екенін айтпайсыз айтпаймын жақсы
уақытты үнемдеу үшін не істеу керек жалпы өзіңіз уақытты қаншалықты үнемдейсіз
ммм режим болу керек
мен негізінде мені сол режимға менің продюсерім іхі
бәленің бәрі қайда жатыр мәнекей режиміңіз сонда қалай өзіңіз айтыңызшы енді сағат нешеде тұрасыз
сағат сағат енді мен сағат сегізде тұрамын іхі
бүгін енді сағат жетіде тұрдым
і жетіде ояндым мхм сіздер үшін
ыыы м жалпы бір стақан су сосын ы зарядка жасаймыз мхм
содан кейін таңғы ас и жұмыстармен барамын
жалпы ыыы бір аптаға ыыы план құрамыз іхі
соны мен ежедневникқа жазамын іхі
түгел орындау керек мхм сондай бір шарт
бір күнге қандай маман иесі болғыңыз келеді себебі дейді
бір күнге мхм
мысалы біз кеше жандаурен екеуіміз айттық мен стюардесса болғым келеді ол борт серігі болғысы келеді иә ааа
сондай сияқты ой стюардесса жақсы екен іхі
мүмкін иә сіз де бізге қосылғыңыз келеді ма
ағылшыншаңыз жақсы ма біз ағылшынға қараймыз
ойбай ағылшын

жақсы тамаша ән тыңдайтын уақыт екен дәл қазір і үзілістен кейін айридің орындауында алло алло деген әнді тыңдаймыз
сосын эфирге оралғаннан кейін сағынамын деп аталатын керемет әннің тұсауын кесеміз алыстамаңыздар
таңғы шоу